Juma kuni menga dam olish va quvnoqlik bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun haftaning oxirida, shuning uchun u dam olish va bayram qilish imkoniyatini keltirib.